Apasoɔ nso yɛ afidie ketewa bi a ɛboa yɛn ma yɛtumi di dwuma ahoroɔ pii. Apasoɔ dwumadie mu no carpenterfoɔ de di dwuma. Wɔde twitwa nkyensee a wɔbɔ ano. Saa nso na wo kɔ adepamfoɔ hɔ nso a, wɔn nso wɔde apasoɔ twitwa ntoma ɛne nneɛma ahoroɔ wɔpam no. Ɛno nti ɛkame ayɛ sɛ apasoɔ deɛ nipa bebree wɔ afie mu a, wɔn nnwuma mu a wɔde di dwuma ma wɔn nnwuma ahoroɔ no ɛwie pɛyɛ. Na apasoɔ no wɔ nsa nti sɛ wo pɛ sɛ wo de apasoɔ no ɛyɛ adwuma a, wo de wo nsa ɛyɛ wo kokromoti na afei wo nsatea bɛwura apaso no ne nsa no ɛmu. Na afei wo de wura mu wie a, apasoɔ no sane wɔ nnadeɛ ɛyɛ namnam mmienu a ɛka bɔho. Ɛnti ɛka bɔ ho a, ɛnam sɛ, ɛnam no nti no, na adeɛ biara wo pɛ sɛ wo de ɛtwa anaa wo de yi firi hɔ no na aka abɔ ho na atwa no kamakama ama wo. Nti apasoɔ ne se no na ɛboa no ma ɛyɛ adwuma.